Shuwa mukumwe tukuma soso yafipa yani uwinga uzima vina ukaya kwanza itegemeane navino kayemba munyoko atenzi atenzi uli kayemba munyonko ngatenzi ningo alini nafasi inzima yani napakufunga papa apa- apa- apakushajishana inu kwene chima bidi muzsha nyena kayemba mnyo kukwamba we kayemba ahh muda wafiku wakuta metuya ngachike ngasendana ili nayo yakaombi milimo yao kwa hio uwinga uzima uwene kwanza uwa majadiliano uwinga wonsa ndiungaya nim ningombe ziyavula viyachita chane uye na masute uye na chane lakini ndiuswa amajadiliano yani uwingo wo tatala wazipa alu numazana pamkunde mala ana inu yakuti yafiku kukunganda mada ili yata tuzana na winga yakutata weru kumwao ko winga uzima kwanza uwa kwanje majadiliano fungu chisila na kayemba munyonko naya ndugu yako kweli ndiyala papipe uwoli notuka tuwinga wene ahh uzima kwasababu wapela wanji kwangaliwa ningu fuma pipo